زه هره ورځ نيم ساعت فزیکي فعالیت کوم لکه قدم وهم لږ منډه وهم چي دا په اوني کي بيا دری نیم ساعته کیږي آچي آ دا زما دصحت دپاره ډیره ګټه لري .او زما د هفته وار تقسیم اوقات یوه مهمه برخه ده آ په ټوله کی فزیکی فعالیت دصحت اوسلامتی لپاره ډیر مهم دی